Tiiɛ. Mɔ i tiiɛ sɔ wa kɛ amu tiiɛ yɛ i sɔ. Kɛ a bɛ kɛ. Ŋ kuŋ giisiia a ma mu ja, ŋ tɔma, anu ya ke mɔe zuukɛ. A tiiɛ sɔ. Tiiɛ kaima-tiiɛ kaima bhii a ya ke ya nii, gópio. Tiiɛ kaima mɛ nu, leŋkaima kai kɔ mɛ nu a tiiɛ mɛ nu sɔ. Ai tiiɛ to wa kɛ-ai-saama kpɛe ai tiiɛ kɔ na lɔŋfeŋ la pɛŋ. Samaa a kpɛe lɔ, kai kɔ mɛnu a bɔaŋne, tiiɛ-tiiɛ bɔ na wa. A bɔaŋne lɔɔ, tiiɛ bɛ sɔ a jaa. Ai tiiɛ kɔwakɛ lɔŋfeŋ la ai ya ke ya kɛ. Amu ai tiiɛ kɔ. Tiiɛ to wa kɛ a ma ai ta sɛnɛlɔ, a kefe kɔeɛ lɔ. Kai mɛ nui to wa kɛ na na ai tii núu kiakunma almost pɛŋ ai to ke kɛŋ la. Kɛ a fɔe lɔɔ gópio, gópio, gópio, tiiɛ me nu a-a kekɛ mɛ nu laŋne, ai to na gúuna na wa. Ai be na mʋ nu gbi ma wa wa a mu ai ta-ai ta kai mɛ nu tiina. A ke a leŋ lɔɔ, hiŋi kɔɛ bɛ a boɔ, kɛ a kɔ. Ŋ bɛ mɛɛ niiɛ, tiiɛ, na tiiɛ sɔ bɛɛ. Mɛ na- na kekɛ, naa nɛi wa kɛ tiiɛ a. Bɛma samãa kpɛi lɔɔ, bɛma, hiŋi i wa tiiɛ ai kekɛ sɔ, lɔfeŋ a tiie i boɔ kɔɛ ɔ galiiɛ a tiie i boɔ, saama a kpɛe, i tiiɛ ke lɔɔ. I ya ke. Kekɛ bɛ nu i tiiɛ kee. Ya ke, kɛ ya lɔŋfeŋ bɔŋ a ye. Ya lɔŋfeŋ bɔŋ a ye. Yaa bɔŋne, kɛ ya táa. Tée yɔ pɛɛ, i tiiɛ nu ke lɔɔ. I ya bɔŋ anu ye. Anda lɔŋne-a nuí ti a lɔŋ na kɛ ya taa. Jɛɛma tée, i ya ma. Téelɔ i ya ma. Ya mae kɛnu, tiiɛ be ya kekɛ sɔa. Tiiɛ nui ti pɛ kaŋ lɛi gbi, a nui ti pɛ keŋ mande la, ya nu kee lɔɔ, tiiɛ nui na na wa ŋ bɛɛ na tiiɛ maakɛ-na tiiɛ nu ma-na tiiɛ maakɛ bɛɛ. Na kekɛ jia wa kɛ tiiɛ bi ya. Ɛɛ. Ko mu tiiɛ wae, i ti tiiɛ sɔna, hiŋi i wa tiiɛ kekɛ sɔ ai toaɔ a leŋmɛsɛja wa i kekɛ-i kekɛ jia tiiɛa. Bɛma, sanaa bɛɛ ya tiiɛ kee lɔɔ, ya-ya kekɛ mɛ nu-yaa kee lɔɔ, ai na na wa kɛ hiŋi i ma kekɛɛ kɛ-kekɛ i ma jiae tiiɛa, tiiɛ be kekɛ sɔ. Kɛ ya kekɛ jiae tiiɛ a, tiiɛ kekɛ sɔa. Hiŋi pɛ tiiɛ bɛ nuu wa, i-ŋ bɛ suuɔ niiɛ, seŋ kpakia, tiiɛ bɛ nuu vaanii kefe ba. Tiiɛ! Ya kee wae ŋge, ai kuɛ mɛ nu lande wae-kekɛ mɛnu a lande, ai na na wa. Ai to na guu na wa ai na. Hiŋi pɛ leŋnu bɛ a boɔ, a bɛ a leŋ mɛ nunu to na guu na wa anui na. Kɛ, a be a leŋnu toa kpa bɛma ai tia gúu na, a leŋɛ nu bɛ a fɛ. A pɛ bɛ gúu na, a leŋɛ nu bɛ gúu na, a nu bɛ na na. A nae lɔɔ hiŋi pɛ lɔfeŋ be i boo, yaa nu ke ko mu a, i ya fɔa. Bɛma a nae lɔɔ, a leŋnui sɔna i jaa wa. Kɛ anu bɛ sɔ anu bɛ i jaa fɛ na. Kɛ lamataŋ, ya nu ke, hiŋi lɔŋfeŋ wa bɛ i boɔ i bɛ anu kena, ya lɔŋfeŋ mɛ nu bɔŋ lɔɔ, kɛanu bɛ a lɔŋ na-anu bɛ a lɔŋ na. Ɛe. Kɛ mu tiiɛnu anu ta koe bɛ kɛnu.